Izaho aloha, samy tsy mahay mitendry azy roa aho. Saingy mihaino piano no tiako kokoa satria iny mandona fanahy kokoa, sady mampiadan-tsaina ny mihaino azy. Iny koa manampy amin'ny fitoniana sy ny torimaso raha ohatra hoe olona tsy dia mahazo torimaso no mihaino piano.